אלקלם מע אלח'יואנות קיעجبני בזאף חית נכדר נפהם אלקטוט ו אלכלאב וחתא אלט'יור נערף אש קטחס ונעווןאהא, אללוגאת אלאג'נביה זוינה בסח נכדר נתעלמה אמה אלתואסול מע אלח'יואן ראה מעג'זה, יעטינה ראבט ג'דיד מע אלטבעיה ויחלינא נكونו אכתר רחמה ו פהמ ללחייאה לי מעאנא פוק אלארד.